Ah su'u ni kuu ñayivi nda'vi inichi kulalɨkɨnchi i'i taka ñayivi, ni kuu viko uni mayu, te nda kii ñayivi te nda lujua nda lalɨkɨi, lo te ya'a ya'aso, nde lāā nka niño lalɨkɨ trunku, niño lalɨkɨ chikaxi, <hesitation> lujua kuu taka ye lo niño lalɨkɨ taka ikuexi ndeāā, te ña <hesitation> vijna iyo ka taka ka ye kulɨkɨ chikuexi, nda nana inii taka ye niño lalɨkɨ nde lāā, ko ña <hesitation> ñatu kuí na kuu, jna ye na lajiniso taka ikuexi vé modo ye na lakua'ai ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n-i.